Ong o'ko poringiki haku ngokong, ong poringii ongyori o'konoworomo ong pipia uu'sumo uu'sumo ongko koto o'ko ngung hotohoto ngung, ong hotohoto ngung no'ra ngawah nopungmo tii heko haukungmo haukummo tuku ongyori koh misi koh kuhkoro uu'saiworo hetong. Impah hoko o'konoworoku topo meng ho o'ko haku topo meng noro impa toponing ngoworing, impa tikite aii ho sira totorarei tu'norohetong. Ho sira hoyori totongno impa tikite aii eneke tiki eneke mukai worohetong.